I Arabia Saodita dia anisan'ny firenena maneran-tany izay farany be silamo avao koa, da noho izany ny fivavahandreo da fivavaha islama Ny fombafombandreo koa da manao ramadan sy eid ndreo, ary ny zava-kanto dia sary hosodoko sy tononkalo